Ma mi l'ai un gat, 'na gata dë cuindes ani e ültimament al a avü dë prublema apunto a le piote anche chila darera, l'uma faie ën paira dë volte le puntüre për i reumatizmi, ch'le robe li, a part ch'a dipend anche tant da l'età, comunche ades a mangia adiritüra a mangia da cugià, a s'büta li tacà la ciotula e a mangia da cugià trancuila sensa problemi, pöi a s'ausa, a cur e ogni tant a cur, a va vìa però